اكيد من المهم دراسة الادب. دراسه الادب ماهي بعديمه الفائده, الادب يعكس تجارب الحياه الانسانيه, يعبر عن المشاعر, الأفكار, وطرق مؤثره. خلال الادب نتعرف علي القضايا الاجتماعيه والتاريخيه التي قد نغفل عنها في المواضع الاخري. كذلك ال - ايضا قراءه الأدب تعزز من الابداع وتساعدنا على التفكير بشكل أعمق في معاني الحياة والتجارب.